Raha ohatra hoe ilay lapoaly ilay ilay mora vidy kely ireny izany an, ireny an, mety ho sarotra kokoa ny fanaovako anazy an, maka vinaigra dia ampiarahana amin'ny sira. Dia ampangotrahana eo amin'ny eo amin'ny afo izany. Mandrapaha- mandrapangotrakan'ilay izy an. Dia avy eo ave-avela hangatsiaka indray, dia lasa miendaka ho azy ilay izy avy eo dia afaka kikisana amin'ny eponza fotsiny avy eo.